Sciccomme no o so, pòsso solo fâ de sopposiscioin. Se orientian co-o sô e magara con e stelle e no sò